Wakkati nde min ngaɗnoo aksidan ndee yimɓe nfuu barmii so wanaa miin ndeeno njamu an ane heewi sanne. So wanaa neɗɗo laatoo jaɓaaɗo so heɓa ɗe kulle e hono e muuɗum. So wanaa ɗum aksidan jamaa kurɗo ley mobel gootel, <hesitation> so a laati hen a torraaki a maayaali. <hesitation> njambu nii watta ɗum kaa ndenka Alla.